طبعًا أجمل زهرة رأيتها -فف- في حياتي هي زهرة الأوركيد شفتها -فف- في حديقة نباتية خلال زيارة المسقط كانت -ال- الزيارة ضمن جولة عائلية طبعًا ،وتفاجأت بجمال الأوركيد بألوانها المتعددة ،وأنماطها الفريدة ،كانت الزهور متألقة ،وبعضها كان يزهر بشكل جميل جدًا ،مما جعلني اشعر بالدهشة.